ikokoaní màa ówó be ni koko iɖa. Ówó bèe nìà ni koko ówò nì ɖa, blɛ̀ɛ ka ùŋle èé ɖo náa koko ílɔ̀, ówó bàá ni kòoko ílɔ̀ kɔà ówó bo nyo bútɔgbe àni, ówó bo nyo iku ma bèé ni koko iɖa nélèe bùyòvoè àni ká wàá wa ɛnɛ́ àámi bo fo ogu, ɔkuma ba jra ábua ówó bàá ni kòoko iɖa blɛ̀ɛ áhà lèe blɛ̀ɛ àtɛ̀ lèe ówó be nìà kɔ ílɔ̀, iɖa, áhà lèe nì àtɛ̀ lèe. Kíni ɖí ikokoanì kínì bèé ni koko iɖa. Kíni búá ówó be nìà kɔ yá úni ɖíàlɔ úni ikoko anì lɔ, ígbɔ iku ma nyòobe ɛɖí. Kàɖi á ná fà ènìà gbàa, ù nà mi èkè íɖiwɛ, ani ka à ɖe koko iɖa ɛnɛ́, é né gbàa, ù nàáa sewɛ, yá àá kɛ fó dò yènyo <hesitation> ɔku ma bàa sá ùŋò bàáa fà ya ánɔ̀ku elílɔké ka àá ni ɖòo koko áhà lèe, ɔwɔ nì ɖòo koko àtɛ̀ lèeè, ŋì ílɔ̀ blɛ̀ɛ iɖa lɔ yá ù mla ígbɔké à nàá nià <hesitation> ígbajɔ̀à lèe kàá te kè íɖi ɔwɛ yá elí owo be nì.